Tem e e to iu noh nom a res, si gon a res, pure yah, koep hop pa susupen, gon a ru'en koep hop, pupui, koep hava in a ru'en, gon a- gon haban a ru'en, koep hop haban, koep hop, kepah gon a kumis koremoah, ion hop, va antoen ya po o a res to te non mea ru'en,, kepa gon a, ruh a kumis koremoah gon o ipip susupen, banih a susupen a. nde vaya po sura, huan inom ya to rak. Tem i to rak, gon roh kakan. ka en.